كنظن القدرة على قراءة العقول هي واحد المَلَكة مهمة واحد المهارة يعني متميزة لي غتساعدني في الحياة عموما، لا في العمل ولا في العلاقات الاجتماعية ولا في حل المشاكل وفي مجموعة الأشياء.